Koo kijiji, ko kwakijiji kotite mutii inafokoo sanaa, kwamfano kotete mijenguu, mijenguu ni mitii ambayo ina- ina miwaa matunda chenu mamiwe ili, kotite miembe, mizambarau. kotite mikomu, mipapai na miparafaradi.